Wo kou kébé ga liηo daηa siri wo da gamé wathia ké ni sokhoyé ké ya, bawona hara ngana fayi kou bito wo do goléηa mé siri nthiri fo bé ga taηana katta sokhoyé, keηa nafa bégayi mogari kenthiou wori